Zaman wedede yala kulu welee wala banea gi wedi fi madrasa ke mon ligo taalim.

Nam kalama tenna kulu ta nubi sawa sawa muhimu, ina giraba yaba, kulisha yala, ina gilebisi yala, kila kalama de fi batina ida tena , ja nusuwan nubi, fi jo Bombo uwedede.

Sabab ta TB gi kun dudu fulan al gi sabibisha ayan wedede au goho kan ita rua fi diktar guam mafi

Isbah de ayan te yal dugagin man to gi amsuku azol kan fi umur ta te kan ligo uwo ligo vaccination ma ta abusu uwo min ayan de, ketir min ina gi rudu ma je gal isbah de ayan al ta science na gi feker de ayan te be, aju kena tena ayan de kan ja ama kan ja ma kede nyereku sul ke uwo ligo vaccination ke hadhar uwo min ayan de

Kan gi kun kwesi kan na gi ber fi kede azol kulu gu ruwa fi Keshif ta saha fi kila ,kila shahar auma fi shahar talata mara wai

Zamani, ina nusuwan nubi, gi gayi wara zayidi, lakin asede, amurugu ina. Ina giraba yal tenna, wu ina gi akilisha yal ,tenna, fi killa sika al fi. Ya jede. Kalama. tenna kulu ya. jede.

Gildu wajibuo kede ajol ruwa fi kashif you kan nafas fi au uwo gi asuma kweis maa.

Ilim ilim kutu athar fi umma tena kalam sokol taulan anas ketir aju agara ma, ase kila kan te kelem no kalam te ilim uwo gi ayin gi ben je te gi asuru uwo wara man to gi ben je te gi weri no taarif zaidi ta anas ketir al nena ita gi ajol al agara aju kede uwo awun omon kalam kede uwo soo kede uwo agara ya uwo ja min hattar al anas gi feker lakin ilim gi nafa ina fi bakan al na fogo al na aruf

Mwasalaat ketiri fi arabiya wa piki piki ma baskili.

Dor ta taalim fi aduli mustakbal ta usra muhim zaidi Kalam aa rabbana Al kalagu Ina uwo kutu neinanbinadum taalim muhim zaidi. Taalim gi geeru gi arufa usra Al miskin ta tee min miskin

Fi kariya ta Nubi, nyereku kul kan gi ruwa fi madrasa ajol kul kebir al fi kan ayin uwo gi alab fi sika, uwo gi ha hadhar uwo je gal akwe sib lib ruwa fi madrasa ruwa agara ya kidima al kah ummah tena gi soo fi awun yal barau barau fi garaya Kalam kila kan nyereku mma ruwa fi garaya, uwo gi hattar ne ummah saba.

Kan ta ruwa fi daktari au fi mustashtfa ya bi weri neta kalam al fi sudur taki, kan ta ruwa ma, ta bi ligo haki to mma.

Ana gi fadhilisha akulu zaidi mula ta korofo dukur ma samaga ma mula ta nas ja mara marangwa nasi kawo, fi line naade de

Kila kan yal ja fi bee mon fifi bee lasiya aju gikelem nomon kede mon arufu muhim ta garaya waleidein tinin deya kazi tomon kelem ne nyereku jegal aju kede nyereku agara kalam kan uwo agara kede uwo kun bora saaba, kaman kan omon fii amula safa, ama kila kan muzazi gi wonus momon, waleiwaleidein gi wonus momon, koomon kelem nomon jegal garaya au madrasa taalim ya sokol muhim zaidi fi haya toomon

Akili fi bee aju kede kun Milan kede nafatu anas min jiaan

Ana gi soo kidima min saa tinin ta minsub ladi saa ashara ta lasiya ama idashar, ama itnashar, bada kidima ana gi arija fi be, ana kede amula safa, kaman kede ana ain kidima al yal tai gi soo kan ana mafi, al hal tomon ma anas tai te be, de ya sokol al ana gi soo, ana kan tala fi kidima ana gi ja fi be kede ana ain hal ta anas te be, fi kefin maa tarabiya tomon

Kun bila kidima batal bumara, gijibu yal gikun haramiya, wuu anas gi kun bila, gu gai kwesi mafi kan bila kidima

Wasiya ab ana gi wedi ne waleidein kul ma al endi yal wele fi bet kede omon jaribu kede omon gi aburu zaidi kelem ne wele dee kede omon ma gi kun mee group ama maa anas al ma kwesi wele tena ketir kun ma anas al ma kwesi ya gi kutu omon kun batal kede waleidein ama, wazazi kede gi wonus me yala tomon fi bara private kalam yala kede faham omon fi kalam ab nafatu saba tomon

Wakti ta faraka, ana aju kun fogo ana agara kitabu, au ana agara Quran, au ana ruwa fi simu fi sokole ta shabaka ta internet, au kaman ana soo tadribat ta gildu al ya gi kelem uwo exercise te gildu.

Taalim awunu ina fi so kalama ta ummah kweis fi nashit Kalam Kila kan ita arufu sokol ta bi so sokol adil arufu ya baab a Kila kalam kan tarufu Kalam maa ita bi so Kalam awaja. Yaa taalim awunu ina zaidi fata ema teina kede Ina so Kalam Al kweis

Ai fi stamil muwasalat te sika, so sowbat fi khasattan kan ja zaman au wakti ta rua amurugu yala min madrasa au rua ah au sulu yala gi madrasa ,ma fi wakati ta youm kubar, kan ja ja wakti tena ta zaman ta Idd tinen, zaman ta nas wakti ta Christmasi, gi fi sowbat sei sei de fi muwasalat al ta sika am

Taalim te aruf badu, gi gi fa ishma badu, alim badu ,gai bakan wai ,kun bakan wai, aju badu ,kena aju ina fi taalim wede al lim ina de

Lon ta alama ta uganda fi kurukum aswe amer, alama ta uganda dukur fi teri ma ah lam gaba

Akil al bi awunu ragi Kun ma moyo ta saha ya bi Kun sokol ja fulu, inin akul sokol ja fulu ma basala keta akul akil Al nei sokolin al ena ena dolde gi awunu zaidi fi moyo ma gudura ma asurub Milan asurubu moyo ta zidu gudura inshallah.

Asurub moyo Al wasakan gi sababu Ayan Kalam moyo de nedifu maa gi Kun Fogo Ayan naad

Kalam tena te nubi nedifu aju uwo kila kalam, aju uwo nena fi nubi ,de ya kalam taulan te nedifu, nena te nubiya kulu

Madrasa gi saadu iyal ma alim umon kalama te deen al bi awunu umon fi akhira.

Mama al gi rada nyereku zaidi aju kede uwo akulu akili ta mula ta mul zaidi fi safa ta mula aju mulabta korofo kan nyagua tigiri layu korofo gara korofo libiya yani mula mula ta korofo de kul wu mula al gi rakab uwo ma kema ya aju uwo akulu zaidi dukuru ma luguma te degi tolobun gi kun kwesi dukur sala luguma te degi gwanda ligo kalabtu me degi lisheri gi kun seme ne mama al gi rada nyereku

Taalim algi awunu ana ma ummmah tayi fi kutu umon geeri ya taalim te dini kila kan gaalimu gamurugu mawaidah ta diini fi rutan nubi, ummah tayi faham kaman ana gi faham sokol al gaawunu ummah gi faham ana kaman gi faham sokol al gaawunu ummah tayi ya ka gi wonusu mawaidha ta dinii

Ana fi youm ana gi akulu mara talata ,minsubu future ana endis te akul gada bada dhuhuri yala dukur bada isha ana gi akul asha

Ana zaidi hibu asma muziki ali fogo taalim, fuwa muziki al fogo taalim na azol, fogo kul kan muziki kan al fi rutan nubi, kan fi rutan ehh english kingereza kan fi rutan te kiswahili wala kan fi kiganda lakin kan ligo fogo taalim al gi raba fahma ta azol ,ya dole anahibu asma

Ana mma gi hafiz gurush tayi fi bank kalam gurush tayi de siya.

Taalim gi kun anas gi kutu anas gi kun muta addabin kan mon kun ma aalim.

Ayan ta TB ama ayan goho ayan dusu de ayan al gi ja fi lobu ase aju kena hafidh ina ajol ab ayan ayan te dusu uwo hafidh uwo min anas te tinin to gala ma aju juru tumba de ya batal al gi ja fi ayan de gi tala fi tumba juru sigara ketir gi ah magi kun kwesi gi jib sabab te ayan te dusu ama TB

Ana safiri fi Kenya, Tanzania, Sudan ma Zaire.

Taalim makkin usra tayi fi teriga tinein au talata. Wai usra tayi Kun ma maalumat Al gi Tim tinein taalim dusman ma fakara al fii fi usra tayi talata taalim raba usra tayi.

Usra tayi ligo faida fi taalim kalam maisha taumon kun rai raisi kila kalam ja seme seiseide kalam mon ligo taalim fi ummah, ya fi jedde usra kun furayi zaidi hmm fi life hal taumon kun ta faida.

Fataran gi jaa kan ita so zaidi, ya sokol Al jib fataran fi gildu weiwei ruwa minin ruwa minaa so jede so jede ya gi jibu fataran fi gildu

Ah, azol agder kasul ida ,mara kadha, gi tala fi halu yatu al uwo tala fogo je kan fi nidham ajol kan tala fi mustura aju uwo kasul ida ajol kan aju akul aju uwo kasul ida ma teriga bara bara al bi abus mo ayan

Madrasa ta hilla tayi al fi geri maana gi awun kalam yala tayi gi ruwa fi madrasa mon gi agara kaman ne gi ligo malima barau barau ab gi alim umon ya fi jede madaris al fi hilla tena gi awun zaidi fi nafa ama manfa ketir fi alim yal tena ma geeru adab taumon fi hali ab umon fogo de kede umon kun anas al nesiya kalam ke umon kaman aruf kalam al fi bara ta be.